In- ink'at ti tz'a' tz'ak' ti'ij unoy miis y inkäxtik junp'ee venda intz'ik ti'ij u ma' manil ka'p'ee k'in ya es junmutz anaal.